Nafɔxɛsɛ tʋnʋ iwoviʋni atamiɛlo nafɔ xɛsɛ tʋnʋ alilʋ woviʋ ɔkʋli ayi woviʋ nʋ atami ɛsɛ wle nʋ ɛdiɛ bʋakʋ atsi emʋ ba mini maxa mʋtɛa nɛna xanʋ ɔkʋli woviʋ lagba ɔkʋli woviʋ nʋ naxaa ɛdiɛ kʋ namʋnʋ tsiemʋ kʋ neyi lanʋ bledʋ bledʋ dʋɛfɛ kʋ ekpetufa ɔme doli yɛdu ekple tʋfa kasɛtitse yi ukpi asɛ titseyi mɛ afɔne mli yɛvʋ mʋ itsʋ ɛna yimekele yamʋ nʋ uwoviu la yanɛfɛ mɔlɛ uwoviu di bʋakʋ ɛlɛli ezeleka kʋ ye yakutu nazɛ yi tsrɔxa navaa mɛ niyaxa ɔtasʋ ɔtabi dʋ ɛfɛla ɔlɛ uwoviu di bʋakʋ ɔtabi ayiɛlʋmɔ atsizele dʋnʋ ɛdi bʋakʋ yakutu kɛmazɛ malɛ uwovu di bʋakʋ ɛlʋle ezele kama uwini dʋ ɔbʋ poo ɛdini oglo oglo kɛmagbɔɛ kɛmazɛa ɔtabi esetʋ.